Itony aby karazagna legioma fantako: laisoa, dia karaoty a, dia soflera, dia haricot vert a, dia korzety a, dia sôsety a, dia karaoty.